Nyim, kpap, mwai, mwopsi dauni, maak, nyangi bwoopsi amsonyim ny4immas. Taak nyim taak kpab, taak mwoi, taak mwobsi, taak dauni, taak maak, taak nyamgi, taak bwoopsi, taak amsonyim wur kpab. Wur kpap mi nyim wur kpab mikpap, wur kap mi mwoi, wur kap mi mwopsi, wur kap mi dauni, wur kap mi maak, wur kap mi nyangi, wur kap mi bwoopsi, wur kap mi amsonyim, wur mwoi. Wur mwoi mi nyim, wur mwoi mi kpap, wur mwoi mi mwoi, wur mwoi mi mwobsi, wur mwoi mi dauni, wur mwoi mi maak, wur mwoi mi nyangi, wur mwoi mi bwoopsi, wur mwoi mi amsonyim, wur mwobsi, wur mwobsi mi nyim, wur mwobsi mi mi kpap, wur mwobsi mi mwai, wur mwobsi mi mwobsi, wur mwobsi mi dauni, wur mwobsi mi maak, wur mwobsi mi nyangi, wur mwobsi mi bwoopsi, wur mwobsi mi amsonyim, wur dauni, wur dauni ni mi nyim, wur dauni mi kpap, wur dauni mi mwoi, wur dauni mi mwopsi, wur dauni mi mwopsi, wur dauni mi dauni, wur dauni mi maak, wur dauni mi nyangi wur dauni mi bwopsi, wur dauni mi amsonyim, wur maak, wur maak mi nyim, wur maak mi kpap, wur maak mi mwoi, wur maak mi mwobsi, wur maak mi dauni, wur maak mi maak, wur maak mi nyangi, wur maak mi bwopsi, wur maak mi amsonyim Wur nyangi mi nyim, wur nyangi mi kpap, wur nyangi mi mwoi, wur nyangi mi mwopsi, wur nyangi mi dauni wur nyangi mi maak wur nyangi mi nyangi wur nyangi mi bwopsi, wur nyangi mi amsonyim, wur bwopsi, wur bwopsi mi nyim, wur bwopsi mi kpab, wur bwopsi mi mwoi, wur bwopsi mi mwobsi, wur bwopsi mi dauni, wur bwopsi mi maak, wur bwopsi mi nyangi, wur bwopsi mi bwopsi, wur bwopsi mi amsonyim, wur amsonyim, wur amsonyim mi nyim, wur amsonyim mi kpap, wur amsonyim mi mwoi, wur amsonyim mi mwobsi, wur amsonyim mi dauni, wur amsonyim mi maak, wur amsonyim mi nyangi, wur amsonyim mi bwoopsi, wur amsonyim mi amsonyim zongo nyim. Zongo nyim mi nyim, zongo nyim mi kpap, zongo nyim mi mwoi, zongo nyim mi mwopsi, zongo nyim mi dauni, zongo nyim mi maak, zongo nyim mi nyangi, zongo nyim bwoopsi, zongo nyim mi amsonyim, zongo nyim mi nyimas, zongo nyim mi nyimas taak nyim, zongo nyim mi nyimas taak kpap, zongo nyim mi nyimas taak mwoi Zongo nyim mi nyimas taak mwobsi, zongo nyim mi nyimas taak dauni, zongo nyim mi nyimas taak maak, zongo nyim mi nyimas taak nyangi, zongo nyim mi nyimas taak bwopsi, zongo nyim mi nyimas taak amsonyim, zongo nyim mi wur kpap, zongo nyim mi wur kpap, zongo nyim mi wur mwoi, zongo nyim mi wur kpap mi nyim, zongo nyim mi wur kpap mi kpab, zongo nyim mi wur kpap mi mwoi, zongo nyim mi wur kpap mi mwobsi, zongo nyim mi wur kpap mi dauni, zongo nyim mi wur kpap mi maak, zongo nyim mi wur kpap mi nyangi, zongo nyim mi wur kpap mi bwopsi, zongo nyim mi wur kpap mi amsonyim, zongo nyim mi wur kpap, zongo nyim mi kpap mi amsonyim then, zongo nyim mi wur mwoi.